لوكان جيت نقدر نثبت عمر واحد نثبت عمر ربما ثلاتا وثلاتين سنه نثبتها، لأن ثلاتا و ثلاتين سنه هذا هو العمر لختارو ربي سبحانو باه ناس تعيش بيه في الجنه، أنا نظن بلي هو أحسن عمر ما ماك صغير ما تعرفش صلاحك ماك كبير <hesitation> ماك كبير شارف هاكتا تعود في النص مركش شباب مازالت في أول عطاء شبابك.